افضل طريقة باش تبدا النهار ديالك هو انك تكون ايجابي بطبيعة الحال تفكر في الحوايج الإيجابية او تفكر ان راه النهار غيدوز مزيان